<hesitation> කොළ පාට ගැන කිව්වොත් ඉස්සෙල්ලාම අපිට මතක් වෙන්නේ <hesitation> කොළ පාට ගස්, ගස් වැල්. ඉතින් අපේ හැම ගෙදරකම වගේ එළියට ගියත් අපි ඉස්සෙල්ලාම <hesitation> දකින්නේ ගස්. ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට නගරබද එහෙම අයට ටිකක් අමාරු වෙන්ඩ පුළුවන්. මොකද ගොඩක් ගොඩනැඟිලි තියෙන නිසා. <hesitation> ගම්බද <hesitation> ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට නම් ඇත්තටම හොඳට මේක හැමදාම දකින්න පුළුවන් ගොඩක් <hesitation> ගස් තියෙන එක. ඉතින් <hesitation> කොළ පාට එහෙම දකින්න තියෙන එක ඇත්තටම අර කියනවා නේ ඇස වලටත් හොඳයි එහෙම කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනා <hesitation> <hesitation> දුරකථන <hesitation> ජංගම දුරකථන ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ළමයි ලැප්ටොප් එහෙම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එතකොට ඇස් වලටත් ගොඩක් හොඳ නෑ. ඉතින් අර <hesitation> ඉදලා හිටලා ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන අතරේ කොළ පාට දෙයක්, ඒ කියන්නේ ඈත ගස් දිහා එහෙම බලන් ඉන්ඩ පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඇස් වලට හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් <hesitation> ගස් කොළන් ඒ කොළ පාටින් ඇස් වලට සහනයක්, ඒවගේම හිතට <hesitation> සුවතාවයක් ලැබෙනවා කියලා තමයි මම හිතන්නේ.